<hesitation> כ'וואלט ס- וויזוי איך וואלט ארומגעארבעט- זיך געדינגען אויף וויפיל צו ווערן באצאלט. כ'וואלט קודם געמאכט זיכער אז כ'ווייס וויפיל ס'איז די גוטע- וויפיל ס'איז די- וויפיל מ'צאלט פאר די זאך וואס איך וואל ארבעטן פאר, און אויב די- וויפיל מ'וויל מיך צאלן איז מער אדער ווייניגער וואלט איך געארבעט- <hesitation> געבעטן די געהעריגע באצאלט.